الخلج في العادة هيحبوا يكونوا في الأفراح والزينة والحاجات الحلوه دي، لكن فين الي هيجي معاك في عزاك والحاجات الحزينة ديه غير الي صاحبك والي هيحبك